لو بيدي راح أختار أكون سمكة من أسماك الزينة، أحس إنها أول شي مرتاحة أكلها ييجيها لحد عندها ما تتعب في الأكل، يعني خلاص كلهم في خدمتها ثاني شي جمالها، جمالها مريح للعين وملفتة للي حولها ومرغوبة من اللي حولها، فطبعاً كلها مميزات أسماك الزينة، وكمان أكثر شي حلو فيها غير ألوانها وكذا إنها كائنات مسالمة يعني ما هي سمكة مفترسة مثل أنواع ثانية.